וואס א פעיס מעיקער איז און ווי אזוי ס'ארבעט, <hesitation> אויב די הארץ קלאפט נישט אייביג גוט, אפאר מאל גייט עס שוואכער, <hesitation> לייגט מען אריין א פעיס מעיקער און איינע פון די אדערן און אויב ס'פילט אז די הארץ גייט אביסל שוואכער שיקט עס אזוי ווי פולסעס <hesitation> צו אזוי ווי- שאקס צו די הארץ און ס'העלפט עס קלאפן שטערקער.